Atsi woa, o se na veve tutugbã, ne enyi be ni tsɔ ŋwi le akpakpã le wo ŋtsia, e gba lɔvi wli wlwiwli woa, agbe lupe ŋgba nɔna wo me, o se na veve to akpa ma. Atsi se na veve tso ne etsi dzi ku, etsi madzamadza be game va, o se na veve tso akpa ma dzi. Ne etsi le dzadza, mía kpɔ be atsi woa, o do na mawui ɖe, ŋuɖuɖu su na wo. <hesitation> Ne etsi me le dzaoa, <hesitation> amahlã le woŋtsi. Ne amahlã le woŋtsia mía kpɔ be o le se veve. Shigbe leke ne míao tsã agbe tɔ wo mí hiãna ɖe etsi. Ne etsi ƒɔnu mía, <hesitation> mí me <hesitation> mí me vo na nuoa nene ma ke nya agbetɔ tsã, nene ma ke ŋyna tsi tsã, ta na tsi kpɔ etsi ya kpoa, evo na nu nyuiɖe eye be nɔna to. Amã, eɖe na amã nyuiɖe. Me ve na nu nye ɖekui mo. Atsi tsã tɔme ke ɖemeo.